<noise> Tutugbã, mì zãna netixa, eya zãna xixenu ɖeɖe, mì trɔ zãna deti debaya be xa ye ya ti na xɔ me, mì tsɔ kplɔna xɔ me. Ne zã doa, eko ɖe li mìdzina eko ɖe li ɖona xa, mì dzina ye tsã daɖi, ne zã doa mì tsɔna eya xɔ kplɔna xɔ me. Etem ɖo afiɖekpekpe be ya kplɔ zã me atem tsɔ eya kplɔe. Voa mì me zãna edebaya tɔa, mì me zã na eya le zã me o. Ne zã do kpoa eya be dɔ kpa, etem tsɔ nɔ kplɔe kaka ne wetrɔ me, wetrɔ ga ade kpoa ekpa, eya be dɔ kpa. Ne agba dzra afiɖe ɖo le zã mea, saxa ye adzi atsɔ va dzrae ɖo kpoa atsã agba dzo mlɔ anyi kpoa lãkle vi ɖekpe mgba va ɖe fu nɔwo, ne ŋkea, wotsã afɔna le nɔnɔme nyuitɔa me, exawòwo tsã gba eyiwo tsã gba wɔna ŋdɔkusu dɔa, woawo tsã woagba fɔ̃ ɖe wobe dɔ dzi. kpoa nene mì zãna.